ജാന് ബോല്പുഗു ബകില്ദേതുദു ഹുനഗ, നേലതമിപ്തു ഓന്ജി പേത്തിഗിദ ഉലൈ ഓന്ജി പത്ര ഇത്തനേ। ഐതമിപ്തു പുദരു ബരേദിതിതിഛ്, ജാനു അവുനു ദേതുദു ഓദുനഗ, ഐതു ബരേദിതിതുലു। ഇ ഉനുനു ഓദുനന്ഛേനേ നിന ജിവനദ ഓന്ജി രഹസ്യ ബഗിലിനേ ദേപ്പുഅ। ദുമ്ബുദ പുതന ദേപ്പു, ഉത്തര ഹുദുകു, കല മുഗിഓന ദുമ്ബു, സുല്ലുനു നമ്ബോര്ഛി। ഏല്ലേ അജിഗന്തേഗു, പരതു സേതുഏദ ഹത്തി രബല। ഏന്കു ഗബരിഅന്ദു, ഉന്ദു ഏരി കദപദു പുലി, ഓഉ രഹസ്യ, ജാനു പൂദ, ഉന്ദു സുല്ല, ജാനു ഓന്ജി ക്സനു ഉന്തുദു അലോഛേനേമന്ത।